اني افقد سمعي-احسن من اني افقد بصري لان ممكن واقتها-هعرف اتعامل اكتر مع الناس-هعرف اتعامل مع نفسي